أذا حسيت ألطلاب فجدو أنتباههم أول شئ أغير اسلوبي شوية وأدخل سالفة او مثل خفيف بيشد أنتباههم ممكن أسألهم سؤال بسيط أو اشاركهم نشاط تفاعلي واجول يا يا شباب خلينا نغير ألجو شوية نشوف من أسرع واحد يحل ها ألسؤال هالطريجة أرجع أرجع الحماس وأخليهم يركزون